pirentawurthi nawal ereji andraga 3dini, 3diman onan tawa bel nima pirentin to hoto, ko bo bindi, alaram bindi man nawali 3dipat awan alaradi.